<noise> To ii borey araŋ goono ga maa aayi. Seeni boro kulu ga Seeni bay, ii Zarmay, da boro ne bora se Seeni, bora ga bay haŋ kaŋ kaci Seeni. To Seeni nga no kati Zi. To Seeni haŋ kaŋ gway aga te. Guna Seeni din na dan mudun ga, dinga ba mudun d'a kankam niga, niga Seeni dan kaŋ ga naŋ ama furo ni C'a ga din gan dan ganda cay ga. Damo ni muduno g'a harey no, niga Seeni dan. Din tun kay harmunu yaŋ se, manci kala ni min muduno feeri gaba day, niga hin ka Seeno Candi ga tun kay kwaay harmunu kaliŋ ma ban ma ye k'a Seeno ban Candi ka daabu. Bankaaray d'a kankam niga, i ga hin ka Seeni dan a ga d'a si furo niga. To d'i na Seeno din dan din na Seeno din dan nima tun ga Seeno candi ka bankaara dan g'a ma ye ka Seeno candi ka daabu. To Seeno wo a gwayo nooya. Seeni wayboro nda Alboro kulu ga b'a Seeni dan yaŋ. Wayboro ga Seeni dan nga dog ga d'a beeri a se. D'a kankam a se don a k'a yaŋo ma faala se. To yaadin no alboro mudun mo, alboro ga b'a Seeni, mudun kaŋ gwanda Seeni zama saboda a gonda gway kaŋ Seeni ga te kaŋ ga nan ama d'i bora se kaayaŋo do haray. To Seeni, a gwayo nooya. Seeni d'a gonda, da bankaaray kankam bora ga.